<hesitation> Aminahy manokagna aleoleo mitandregny lamoziky satria o zaho amin'igny fotôagna igny maregny ambiansy dia takitra amin'ilay fivôlagnana hoe asa atao an-kira karaha vita tsy natao dia lasa itako karaha maha- tsy miteky, karaha itako hoe mandeha lavitra zegny zaho satria ilay zaho manlafy hira io dia tsy maregny reraka.